Preferirìu cuntrulé l'eva përché l'eva al e fundamentala për la vitta, l'eva a serv për bevi, për bagné le piante da mangé <hesitation> e cuntrulé l'eva per evité catasfrofi natürala e distrüsiun dapertüt